ⴼⴰⵔⴰⵔⴻ ⵔⵉⴷⵓ ⵎⴰ ⴰⵙⵙⴰⴱⴰⵔ ⵏⴰⵔⴰⵔⵉⵜ ⵜⵓ ⵏⴰⵙⵉⵀⵉ ⵏⴰ ⵉⵇⵏⵉ ⵢⴰⵀⵉ <noise> ⵙⴰⵎⵓ ⵢⵓⵇⵏⵏⵉ ⵀⴰⵔⴰⴽⴰⵀ ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰ ⴰⴼⵓⵔ ⵏⴰⴷⴰⵔⵉⵏ <noise> ⵣⴰⵀⴰⵔⴰⵜ ⴰⵍⵍⴰⵀ ⴽⵉⵢⴰⵜ ⵙⵀⵓⵔ ⵉⵏⵏⴰⵍⵉ ⵏⴰⵙ ⴱⴰⵜⵓ ⵓⵀ ⵏⵉⴷⴰⵜⵓ ⵀⴰⵔⴰⵇⴰⵜ ⵢⴰⵙⵉ ⴳⵓⵔⵏⴰ ⵉⵜⵏⵉⴽ ⵎⴰⵙⵙⵉⵏⵉ ⵏⴰⵔⴰⴽ ⴽⴰⴷⵉⵏ ⵀⴰⵜⵜⴰ ⵉⵜⵜⵉⵏ ⵡⴰⵣⴰ ⵏⴰⵇⵏⴰⵇⵢⵉⵜⴰ ⵀⴰⵜⵜⴰ ⵜⴰⵙⴰⴷⴷⴰⵇ ⵀⵉⵜ ⵜⴰⵢⵉⵜ ⵜⴰⵀⵉⵙⵀ ⴽⴰⵏⴰⴷ.